To e ɗum waɗa haala surprise ɗo kam, kanjum woni kuuje waranam huunde yottoo am, nde mi miilata, nde mi yiyaay, nde mi annda mi anndita, huunde waranam yottoo am, jufa am. Kanjum woni jufugo.